Lu <hesitation> benn dinaa njëkkee si benn <noise> bukki nekk na rab boo xam ne nii <noise> rab bu xarañ guddi la te guddi rek lay dox. Bukki bëccëg su tëddee sax lu mu war a am guddi daf koy am, ba tax na su jógee guddi fi mu war a amee foofu rek lay dem. <noise> bukki nekk na rab boo xam ne nii bëccëg amut <hesitation> njëriñam bariwut, waaye guddi ak lu mu tuuti tuuti soo dajee ak moom di di di di di nga ko bàyyi xel kos rab rab rab bu xarañ la <noise> te dafa saay-saay <noise> mun na laa toppa walla bu dee <noise> <hesitation> rabi moromam la sax bo xam ne nii ñemeñ na ko boobu moom pour mu attaque ko dafay yomb, waaye même doomu adama si boppam sax <noise> mun na laa téye mu to- mun na laa toppa mu lay tiital, di la sonal di la sonal di la sonal ba yow sa boppa dangaa mujjee sax jaaxle. <noise> <hesitation> nekk na rab boo xam ne nii bu la toppee benn dëkka diggante dëkk ak dëkka nga paase dëkk boobu noonu nga jë- demaat diggante beneen dëkk boo paasee dëkk boobu demaat si beneen dëkka dina la toppa su dee nit nga sax especially su fekkee ne <hesitation> yow kenn nga <noise> soo nekkee kenna dina la toppa na la may benn dëkk ñaari dëkk ñetti dëkka, mu ngi la topp si sa si si pegg yi nii rek di di di ànd ak yow, léegi léeg nga gis ko, léegi léeg doo ko gis dinga dégg <noise> am <hesitation> yëngatoom si biir ñax bi nag <noise> waaye yëngatu bi si boppam sax pour nga dégg ko ba xam ne moom la soo amut xel doo ko xam ndax dafaa mel ni janax buy dox si biir ñax kooku yëngatoom bi du du rëy fekk moom moo la topp. Ñaari dëkka la lay may ñetteeli dëkka bi soo ko rombee soo buggee romb ñetteeli dëkk bi soo moytuwul soo amut soo amut pexe dëgg su la yàlla dimbalewul daf laa téye. Kooku moom ñaan la laa may, na la may nga jóge si dëkk bi diggante dëkk ak dëkk bi mu topp la ba si dëkk bi, soo paasee dëkk dëkk boobu noonu sooy dugga si dëkk boobu rek dafaa dem dafaa dem wëri ñëw taxaw di seet ndax kii dafay romb dëkk bii nii jël, yoon bi nga war a jëliwaat sax xam na ko, fekk dangaa romb, su ngeen su la toppee ba ngay engager dëkk rek yoon bi ngay jëliwaat moom dafaa fekk xam na ko. Dafa dafa xam ne kii emut fii dafa dem wëri taxaw xaar la, soo génnaatee mu toppaat la ba nga àggaat si beneen dëkk bi muy ñaareelu dëkk bi, mu fo- su su xamee ne dangaa rombaat dafa wiire ji waat xaaraat la. <noise> soo fa jógee koo dina la toppaat ba sa ñetteelu dëkka bi foofu nag la la may, foofu soo duggee dëkk boobu soo génnee dëkk boobu noonu soo mu wi- dafa wiiree taxaw di la xaar soo ñëwee soo ñëwee daf laa attaquer, waaw loolu tam moom nekk na si moom loo xam ne nii a- amu- amu- amut sax sikki sakka boo xam ne mu ngi si, depuis suñu maam yi dañu koy wax. <noise> Waaw su paasee loolu <hesitation> am na rab yoo xam ne nii active nañu guddi, waaye mun nga wax ne xarañ nañ guddi sax waaye ñaareel ñoom duñu la tooñ <noise> waaye nag guddi lañuy dox most <hesitation> lu si gën a bari guddi lañuy dox, te buñ du fi ngay dox soo mistake ba nga ba ba ba nga cross seen line rek yow ñoom li ñu war a def dañu koy def, moo nekk a <hesitation> li ñu wax jaan, waaw moom guddi la dee dox, soo ko gisee bëccëg rek xamal ne dafa war a am, waaye su dul loolu moom guddi lay dox, guddi nag suy dox soo koy dëgga rek mooy cross nga line am, mooy <hesitation> tooñ nga ko, waaw soo koy dëgga rek tooñ nga ko, su boobaa nag moom daf laa màtt. Yooyu ñoo nekka <noise> rab yi xam ngeen <hesitation> rab yi nga xam ne nii dañ xarañ lool guddi, pare dañu saay-saay.